କଲ୍ପନା କରନ୍ତୂ ଜେ ଆପରାଂକୂ ଏକା କାରେ ଏକା ପାଲଜାନରେ ସମୋଦ୍ର ଅତିକ୍ଟ୍ଯମ କରିବା କୂ ପରିଵା। ଜେଵେ ଆପନା କାନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଵେ। ଉତ୍ତରପ୍ରତ୍ଥମେ ଆପରାଂକୂ ନୋକା ଚଲାଈବାରେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜଣା କରିବା କୂ ପରିଵା। ପାନୀରେ ଅପ୍ରତା ସିଖ ପରିସ୍ଥିତି କୂ ମୁହା ଦେଵା ପାଈ ଜାନିବା ଅତ୍ତଂକ ଜରୂରୀ। ଖାଲ୍ଦିଯୋ ପାନୀ କିକିସ୍ଯା ସମଗ୍ରିଯୋ ଏକା ନିର୍ଭରଜୁଗ୍ଯୋ ଜୋଗାଜୁଗ ଉପକରଣା କରିବା ଅନିବାଜ୍ଯୋ।